ग्रीस रो संस्कृति प्राचीन इतिहास, कला अने परंपरावां सै भरपूर छे। इहाँ री जड़ें प्राचीन ग्रीक सभ्यता सै जुड़ेली छे जिकी दर्शन, लोकतंत्र अने विज्ञान में घणी भूमिका रही। ग्रीक भाषा आधिकारिक होवे, <hesitation> अने ईसाई धर्म पूर्वी ऑर्थोडॉक्स हावी होवे। पारंपरिक पहनावा में फौस्टानेला अने अमालिया प्रसिद्ध छे।